Pa nogu lo que tú izis bosqui es el monti. Assina l'izimus. Vida selvagi, l'airi puru, las auguas limpias, cantamus tous, Estremaúra! M'á salíu un cachinu del inu estremeñu, paque tú veas si l'airi es puru que lo cantamus i tó. Los montis nuestrus mos dan de tó, madera, corcha, espárragus, hongus i de tó. I alogu tamién están las hesas, que son comu los montis peru con menus anzinas, que assina puein pastal tamién las vacas i los guarrus hartal-si de billotas ena montanera.